Kara tang igai a igai tana pok rais tang pokang a ino aino ga wekam o tabuan etang gun e ga soko ima paplava kola ta pispising tono posposok erik pispising auneng pana tamdais ewara kusigi kam tam vivilai ina kuge la ina i mosong o pokang ri kalapang gi inang kuge pana so e gi marmarangan o gi inang kamka bobo pana nok ngange nok lakamus e tandais gara lo ma matangun wo nok sapok pagas lo nuk tiwam itam laman. laman tuman lakos alak lo no e nuk wokum ngat tam lava nuk lasono ginang. ne wowong gun ik lago wotong gun gi kuk i poke no po gi malamal a bukana aisok gan nu bukon nuk sokilung asa papkais. Ga isa alu ga tokon bukun ungina ga; ga pus inak lou etok a sege tang mamana kuk kuk gina gara topokan ta rais etang ta rais baplara ka sigitan tan rais o nuk palanik ta wa nakos takan na rais pu goru wa re wanu soko ta rik nu buk ngan rais kul lava nuk soko ta nik ru nubuk itang rais gi marmarong anang aro ina nuk lakamus soko ta nik nuk tita nik nikpowak inang upawa malang malang ta rais daisla ugi tang soko ta nuik nu atai pote potikamus ita poka ta nik kam nu ginang nu tie ta nik lava tai kawek ta nikom nuk potai e nuk apur ta rais rais lava na mina pispising usingtan ta kosang nuk puritan rais weak kuli ta amata la sinuk gi lava ina gi sop oule ginang tarapuka sop inang nuk kalai ta mata. Atang golus ta ngata nuk atang gana ini sinuk lava sinuk gana inang gia nugi sop aro an gi moso nuk susu ka nuk kai ginang la tang tang so nu buk ngani ta palet ta pa so nuk kai ginang lo no a pape ina ngan alu nu buk ngan dais nuk nuk pogo i na gi tata wa ra nuk sinuk amamas ina ngan rais kata siva ga ga pogo ro ano ri paga enuk ngan la pa kam matang tangin tang dais skul ga inang aro kum panatangin ta nian pata mo kalapang wili anang ma pana ngangavul ta ian ima o watang siva gi gup me patai ta ian patai gi sinuk lomava lamanasi e nu kuk dais lava gi tang ta dais po nu puri ta dais lava puri gun gi manas kas e nuk kaitang kai ias lagi enuk soko ta ian ta ian na patai. Kaia sak la ta palet enuk sinuk enuk ngan atang nu wok anap e tara kanap i kuk ba na nuk kalapang kai laram sinuk i parong ina nuk ta kalapang inuk kuskus para tumg no powek nuk panal ga wa ner ek no pasal lava o nuk sinuk tigi tang ngian pote etang otang tam dais, dais kur ra kalapang kus pana pul utung dais ne gura wula tang kam matang matang manang tang kuvi lavo la orait tam bap lava wataa ri kalapang kus para tang ta naina we kalapang ku ga aro e nu atang kuvul lavu wara tangin la bap lavu manang lo tongina gun ta bap ta matla mega sinuk kuvul ian ina pasal longok tam bap me kalapang kus tana naina wa mega mega pop dai kam mek tuagi la tang pagek ina nik ina tang bokan ngan la wang ngian lava nuk wa tikean pa ina nik. A usitang tang tapa ina rais dais wa ausitang tapa ina dais potul wagi ina no gun ina tokmat aga wa nuk maso ta ngan motongan tuagi lo tang tapa tapa nigua tuagi lo tang tapa e nuk puri tang otang sosopan puri ta sosopan tuagitang ina dat ina rais wa nuk pua itang rais lo lana tuagi tuagi alak otang la sospen ta sosopen puru go nik gara nu ga pok puri pang sosopen pana nuk lasu lasine alak anuk puri pang sosopenang nuk papua gi pang pang dat ina rais atua e nok wakule ta ngat ala wakule ta ngat ta aisinuk etang ina sosopen a alak kulina kulunge ta ata e nuk so karau lava ina nuk taraim manang pa moso wo gawek kam matan gun nuk nuk mas tarai malang wotang pur nuga puri tang sosopen iwokai inang puk po itang ina tapia. Kura wata rais giwaka moso woke soksongi moso ekam nu mas taraim manang ga rais ga ka sinuk lo suliak nu we weliak solu ta sosopen rais a nu ga pasal e pok e wang nuk sinuk ina tangin ta ngata ta ngata imas i gi ta ngat gi mup la tang sosopen ina tang gi moso na gun ki moso lava ga sogo lo ta sosopen e nuk pasuk la wani tani toko iai ne vura ga garo kula nu sang tangine ta kam ta dat ina rais wa sokotang dat ina rais tua gila tang bogo nuga po ausik wo palina dat ina suk lava ina atang ngan lo u tuagi tuagi sinuk i malalakuk e suko inang kuluvai inang la tang la pa patlava rik la sinuk saksakai inang e tam bap rik rik sukai narik sinsinuk e ngan rik e ra sikan dat tang lava dat ina rais ang erik sinuk e rik ngan e ga ro kulu ga iwokasa oti ta rais ginang tang siva ga palai watang. Nang nara kus nu ta malopen eme sinuk lo ta rais gara gawek anuk avus a bogom ba nuk avus a tapa ina rais ta ispul ne garo kulau gi angasik imalu ina sak kuk papais eta suksuk inang ga mata alu ga ro kam matan pok nuk kaskas ngan pukana rais woken pur panga kama malang da mua, medalik e nuga suk ta ngian malatung ti tangin ta ngian lo lana tang kam mata tur ponge iang o gawek nuga luga tango tang palino mua puketa palino so nuk noli ponagi inang kuk pana tang ta kaga kaga tinang ma tang mendalik ta otang va bau ga wasara kam matong bap la pisinga ngek sun wara nuk puge kumpana tang purua nuk puri ne ginang aro kum pana tang rais tam dais gi bap lava puseng Pispising tara ga pokge gari ga soko lo katu siva gima siva sana i posok aunenge na pona pispisinga nia tuk apalang ta pispisining na sala ro la ne gura atang gara la tang ta aneng ka bap ri kalapang buk ngan dais kul pana tang pok malang arik ga marmarai lo sto otanga gara inang inang kamana rai dais ai nu nakus pana ai nu iga kalapang ngan saksakak aro inang wa nuk ngan saksak ano nuk map nubuk ngan dais alo gara tang bapangg rik bot tawan kain bap longaniang rik tawan kain gura tang bukun bukun tangintol auneng na na kasunge tang kato etok alu gura etok manu ina tang tongintol kaseng gura na kasau panga malang tang ten dais nu kaskas ngani kumana mamana pok wewak ta sakai tang tang malng nia lakos ina ngian i kom pana dais gawek e nu kaskas ni ngan tuwe alu wewak pana mat wewak tam kalai ina. <hesitation> atang laman alu gi gi minang lo siak la nu ngan rai dais tuman o nuk puga aroi tam tamdais o nuk nuk sami malang nuk ngani nuk pok kam matang gun ura nu papa papais lava nuvaka kuga aroi ik pungpung e waka pungpung lava nuwa ka bugkai mano ga vani eta marmarai ina alum gara lo panilo gun aneng ga moro marmarai e dais ga moro lo masati tange ta masat i ponginang marmai tang pokan ga ro kasang gara atang poli na gun nangdais watang marmarai ina po lak marasakai e suvuk na wa kalapang buk nang dais tumas a malang akau gun ula wakani tang marmarai ina na kalapang kuse wala pana sogi pok lo kule nuk si sang ngan wewak ta marmarai la ina poge nuk pana wang lak ne malang na nu kusa paga mana tang tang ongina la. Ta ong ina ngan i tang otang tuma gura gorik kuspana tam malopen alu e kalapang sang usege ta pakam dais watang wok giro giro ina ngan ngan malang ngani lo gun sakai malang gun sakai nu pa ngani gun powak gun potul nuk minang nu a ngan saksakai lo prits katul inang ta rais dais e nu a ngan saksak e nu a ngan palina ur kum pana panga emuk lo <hesitation> gun palmet gun palmet sakai nu a ngan kau e muk lo gun palmet powak anu ga sangua akamus anlek waka minang ina aisok apung na sangan rais anu puri lo las kampana ponga kom pana ian puri a ngan ne ga sala rok kam mata gun i kuspana.